Ma secund mi si perché parei pìu la vita cun ën po pi dë legërëssa e dizuma che magara fun cai batüe, fun ri-i pi le persun-e e stun mei ënsema a tüti i autri e bon